نو شحال ما راك تأفونسي في لاج الحياة ماراهاش تتكومبليكا أو كونترار دو بلوس أون بلوس راهي توالي سامبل مام سي دروك كلي أون في فاس أ دي بروبلام بوكو بلو ديفيسيل مي دروك عندنا آن بقاج دكسبريونس لي يقد يخليك تواجه هاد الصوالح بوكو بلو فاسيلمون سما ماراهاش تتعقد ألور كو راها تولي بوكو بلو سامبل